O climma in Portogallo o l'é oceanico, tanto vento, spiage co-o vento, nuvie che van e vëgnan; do resto, o l'é un climma temperou normale, cado de stæ ciù freido d'inverno, ma neia pöco e no gh'é guæi giornæ estreme, climmaticamente.